sɔɔfɛa mɛɛ mu ŋna sɔkɛ léŋ fɛɛ, kɛmu mbɛ koa wa koo pɛŋ mbɛ to feŋlɔŋ mu bɛ ŋna leŋmɛsɛɛ nu. Amu ŋna kaiɛ ai jifɛɛ wa ma, a bi hãaa mu fɛla mu siia <hesitation> koa kpɛa mu ŋma, kɛ kase bee kambá mai, ai jɛɛlɔɔ feŋ bee mu booɔ, ai jɛɛlɔɔ ŋna sɛɛsa kambá laa kase gbi bee kambá mai mu bɛ ŋna leŋɛ nu a koa fiyabɔ fɛjanja bɛ mu ye, sɛtiya bɛ nu. Kambáa, koe bɛ kambá wa booɔ, fatiya lɔhɔmaɔ, kushea lɔhɔmaɔ, maãda seku baakaa lɔhɔma lɔ. Ŋna sɛɛsa kambá la, ai jɛɛ feŋ bee a boo kɛ ŋbɛ lɔɔ nu, mu bɛ ŋna leŋɛ nu bɛ lɔɔ, mbɛ lɔɔ mbɛ suɔ mbɛ a fɛmana. Kɛ kambá yɛ ŋ kɔa, amu sɔkɛ bee, mbɛ sɔkɛ na now, kɛ kɔɔ kambá yɛ ŋkɔa lɔɔ mbɛ sɔ kɛɛ, bɔɔ kambá ya a bɛɛ kɔa sɔkɛ la, bɛmaã jifɛ sɔkɛ mɛɛ lɔɔ mu a bɛ a mana, ai jɛɛ muĩ lɔŋfeŋ fɛɛ a lɔ mu yaa lɔŋ. mbɛ koa mɛɛ wa koo, mbɛ ŋna leŋɛ nu mbɛ anu sunda a kpoo kaa na anuĩ kpooe kaa, ani kpooe kaa kɛmu lɔɔ sina ŋna sinajaa a koa. Mbɛ a wa ma lɔɔ ko mande bɔɔ ma, ai to fɔɔ lɔɔ mbɛ sɔ kɔ mɔ ye, mbɛ makiti kanaa, mbɛ feŋ bɔɔ kanaa, ŋga oo mbɛ koo ko bɔ mana, ai to fɔɔ lɔɔ mbɛ koa ko mɔ ye ani yɛ, ani jáfeŋ bee ŋnye mbɛ ŋna leŋɛ nu mbɛ anu sunda maãkɛɛ lɔɔ, ani kpooe kaa sina la koa, ŋna sina jaa la koa, sɛiala mɔmɔdi.